wabe dia sɛna nɛ wa we vero gabu'u gabu'u mu'a benɛ <hesitation> muwe le no'on no'onɛ boni ma tete mu ho no'on so we le uwe ba yi va cunu o vɛji a han mana han mɛnɛni han boni ba se a bera cruru a uwa ba yi a lena ho mana jibe to han lɛnɛni so we osi wa tu wa wa ziase tomu we a no'oni ho yura a mɛ onni se benɛ wa tawɛ awa lera ho no'ona mu bɛ'a bebian uwe a wa yɛrɛma han mɛnɛni nɛ a wara papiera mɛnɛni a papie we le uwe papie zan oro vɛwe nɛ wa'ara mu don to ho papie so han ma de ho dan a ji ubien han mɛnɛni nɛ wa lena wa be awa de han ho dan awa zɛ'an tomu ma a le be cruru o